मुइलाइ चाइ महङो रेस्टूरेन्ट माइ झान पैसा को बर्बादि हो जसो लागन्छ। क्या कि भनेपछा तसै बजेटमाइ बाहिर ठेलाहरु तिर सामन्य रेस्टूरेन्ट मा गया ले सफा सुग्घर ठाउ छ भने ता खाइबटी हमरा सरिर लाइ चाइने कुरा पुरा गर्सक्द्औ । महङो रेस्टुरेन्ट म गैबटी मात्रै खानेकुरा निको हुन्छ स्वाथ लाइ फाइदा गरन्छ भन्ने नाइ हुन । तैले गर्दा चाइ मुइलाइ महङो रेस्टूरैन्ट भनेको पैसाको बर्बादि हो जसो लागन्छ ।